पहले तो मैं अपन आस-पास वाला संगता मन के साथ मिलके कोशिश करहु की ओ हर पकड़ा जाये। कोई नही रही तो पुलिस ला फ़ोन करहुँ, अपन पता बताहु अउ बोलहु की यहा एक झने ए रंग के कपड़ा पहिन के कार चुरात हवे। एला पकड़ के ले जावा अउ एके बहुत मारहिया